आज तो तू घनो परेशान <noise> लागरयो यार। घरने सब बडीआ तो है नि। अच्छा मैने सुनी काका जी की तबियत <noise> खराब ची तो तेने उने अस्पताल मे बताया की नि। हु अच्छा। तो डाकटर ने गोली दवाई टेम् से लेबा को नाव ल्यो। अच्छा कई कई परेशानी आवे <noise> नि तो तू महार से खैदी जे जस्या रिपया की। अपण जीवन मे मस्त रेनी छा असा अपण छोटी छोटी बाता न कानने परेशान होंगा तो इसे अपणा काम पर भी असर पड़े। और बाकी जो परिवार का और भी सदस्य रे उनको भी अपण ध्यान नि राख पावा। अब अपण है तो तकलीफा <noise> है नि तो कई नी।